Ngom karena toma tidore nena ge oyo bira ge mahode dofu, ena mahode ge sema nyao beke, sema mahode nyao osu, sema mahode nyao sinanga, sema mahode toko osu, sema mahode toko sinanga, sema mahode uge kangkong, uge diburu, uge naka, uge kopaya, bolo ua ge ngom oyo bira se so hode sedaba utu sinanga, coma gahi pake magi.